mi laari ma keenya aɗo jannga kikkiɗe, useni mi ƴame huunde feere na, ngam hessiti kenya mi yahi mi janngay pelle may say goɗɗo may bi yam way pelle may nana pelle janngugo ɓikkon 'makaranta' ba, to bo an bo mi laari aɗo jannga ha' ɗoɗɗon, anfu a ɓinngel 'makaranta' may na 'ko kuma' woodi ɓe hori ma a jannga ha' pelle may?, useni yecca le